Mmmm- rí na̱ju̱mu̱ꞌ xúnii ma̱goo ma̱thu̱u̱n mbáá ada̱ xúnii nañajunꞌ mbáá mbá rí nutháa̱n telebisión. Gi̱nii ma̱thu̱u̱n rá xúnii gíꞌdoo chámboo aguꞌ rí ma̱goo rí ma̱goo mañajun jma̱a. Jamí xúꞌkhu̱ má rí ma̱goo mañajun rá gíꞌdoo awúún má télé rigi̱ rá giꞌdoo mbaꞌja inii chámboo, mbaꞌja inii xurí ma̱goo mañajunꞌ jma̱a jamí xúꞌkhu̱ má gíꞌdoo- gídoo- mangaa mbá pantayóo̱ mangaa náa̱ rí ikhí magoo ma̱gajnúú tsú mbayamindúu̱nꞌ. Aaan xkua̱ꞌnii ju̱mu̱ꞌ ikhúún ma̱thu̱u̱n mbáá ada̱.